पीला रंग से म्यारू दिमाग ख्याल आंदू की हम भगवान से जुडाव महसूस करदा। जब भी केकू व्यू हूंदू त पीलू रःग ज्यादा शुभ मने जांदू।